tii ku tityiyo ra sitiuntiu ri ti isia´a ntiu ñuu ntiu Kuri ñaa yaa tu tityintiu ñuu ntiu ra ka´na kuari ra ta ka´na ri ra ta ni sinintiu iri´i nta´a ñaa tiikù ri ra tani sinintiu kuu tuun istari ra kuantiu kintantíuri ntata va´a ntiu ini tinto´o ra siani ya´tintiu nu ñu´u ntiu sasavi ntiu yua tava kue kue na kutyimiri ra tani kuu uni kumi kii ña ni kun´a iiri ñaku nùù ñuu kasi sii tinto´o ri ntasi ra ntakuna ntiu ntentiu ta ta´ni tyityi ri ra sa´ra ña sa xasakasuntiu yá´a nùù síoo ta sa´ña tani kasua ra ni sanuntiu´a ntakatentiu lu si takui ra tyantiua nùù ko´o taxi yá´a ra ikara kisiantiu ñaa kiintiu in yu´u lira xaxintiu xaxintiu ña nuña koó ka nta ta va´a va´a ni taxi ña va´a va´a ra tyantiu ii´n tyantiu lu takui tyantiu ra tani sinintiu ni taxi va´a ña´ra sa´ra kisiantiu sakuintiu ista tityi hara sakuintiu ta in ri ta in ri ra sa´ra tavanti ntuuri ra tyantiu nùù ko´o ara xaxintiu ra na ntyi kua kunimintiu ku u´vaa a kuantiu kasiaara kua ko´o kanu Kuri taxi ra taru ko kuantiu uni kumi ntiu ve´e ntiu ra xaxi ntiu u´un ri a iñu ri sa´ra tava taa kasi vintiu tyi sa´ra sativintiuri ra ta´ña ta tyikuantiu ra kaxintiu nta una ri nta usi rira sa kita kasiaa ntituntiu ra tani sinu ni ni taxiri ra tyantiu ii´ntyantiu ra kava ntiu kava ntiu tava na kuu ú´vaña ra tani sinintiu ni ku ú´vaña saa yuntiua a´ru va´a ii´n va´a ra sa´ra usianintiu ro siooli ra sa´ra kisiantiu katuntiu isiaa´n nùù yosontiu ra si nta´a ntiu katuntiu ixta ra sa´ra tisontiua nùù síoo na´ra kavantiua tava na kasua ra ña ta´ni kavantiu inka sioora vi´vi na kasua tyi ko i´vaa kasuntua tahua na tinuyo tityi kase kune ra ña vi´vi kasua vita vita kaara tinuntiua nùù ntíaa tityi ra sa´ra ika ra tyantiu nùù ko´o ra ñaa siasintiu si sée kuatyi ntiua ñaa ntaasa míntiu yaa ve´e ntiu ra xaxintiu ra ñaka hua isiaantiu ñaku tityi ka.